تصور کٔرِو، اگر مےٚ غلطی سان کٲنٛسہِ یار سٕنٛدِس گَھرس منٛز گلاس پھُٹروو۔ گۄڈٕ چھُس بہٕ أمِس معٲفی منٛگان، پتہٕ پرژھٕ بہٕ أمِس۔ مےٚ سۭتۍ یِو، أسۍ اَنہِ بازرٕ پٮ۪ٹھٕ اکھ شیشہٕ۔